මම සංගීතයට ගොඩක් ප්‍රිය කරන කෙනෙක්. ඉතින් මම <hesitation> ගිටාරය <hesitation> වාදනය කරන්න ඉගෙන ගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩක් විට ගිටාරය වාදනය කරනවා. මං <hesitation> හිතන්නකෝ වැඩ වැඩි වෙලා පොඩ්ඩක් මට <hesitation> මනස <hesitation> සන්සුන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට <hesitation> මං ගිටාරය <hesitation> වාදනය කරලා <hesitation> ගීත ගායනා කරනවා. පියානෝවත් ඇත්තටම මම ඉගෙන ගන්න කැමතියි. ඒත් මට වෙලාව ඒකට හොයා ගන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඉදිරියේදි මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙනවා <hesitation> පියානෝවත් වාදනය කරන්න ඉගෙන ගන්න. මම කලින් පොඩ්ඩක් තනියම උත්සාහ කරලා තියෙනවා පියානෝවත් වාදනය කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒකට මට දීර්ඝකාලීනව ඇත්තටම <hesitation> පුහුණුවීම් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ගිටාරය නම් මම ඇත්තටම ඉගෙනත් ගන්නවා. මම වාදනයත් කරනවා. ගිටාරයේ සංගීතයට ඇත්තටම මං ගොඩක් කැමතියි. අපිට ඕනම තැනක <hesitation> ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් එක්ක සාදා වලදී අපිට <hesitation> ගායනා කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගිටාරයේ මිහිරි හඬට <hesitation> ඒ අනිත් එක <hesitation> ගොඩක් විට ඒක අපිට <hesitation> සමහර විට වේග රිද්ම ගීත වෙන්න පුළුවන් <hesitation> සන්සුන් <hesitation> ගීත වෙන්න පුළුවන්. ඕන එකකට <hesitation> පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාද්‍ය භාණ්ඩයක්නේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට <hesitation> ගොඩක් මම <hesitation> ගිටාරය වාදනය කරන්න කැමතියි.